Mundu mulala naliho toto onyala okhulola omundu nololo omundu akhufurahishie oundi shakhufuraisie ta lakini avandu vano vosi navovo shichira nekhuvolera avandu vano omundu niyenjira munthu mumwo muno kenyekhanga omufarahire shichira kata avana vovo vowevula ofuraye avana vovo olavukula avana vovo atuyi tawe khandi omundu mulala kata omwikho huo kata omwi omulina womurondokhane ninaye nomwikho huo mboleretsa karipu shichira shonyala okhuvukulanga omundu mbu nomuvi mbu nomuvi <hesitation> ah omundu yesi nomulayi khuiwe shichira shinga mumwoyo kukwo khandi ihulire owashio shinga liomwa <hesitation> lwiwihuliranga iwe omwene <hesitation> eyanze shinga luwiyanzanga omwene khandi oyanzekho owashio shichira khuli mushivala khuli khuli khulia khuliavacheni khwakhatsie shichira nekhuvolera endio efwe khuyanzane avene shichira khandi kata omwana uwo wowivule khumuyanze khomwana nakhole shina khandi khanakhuyanze shichira nosuruma omwana huo khandi omwana huo alakhusuruma shichira kenyekhanga ochame omwana khandi khomwana neye yesi nakhole shina. Nakhuchame kata omukhasi wo omwano wo khandi muchame khomukhasi wo mwano ho khandi khakhuvukule mathe mama huno nomulayi khu khusie lakini nawe novukula mbu mbu shindenyanga omukhasi wo mwana wanje ta mbu shiwenyanga ta nilano wenyenga okhumuyira halishi shichira nomukhasi womwanao yetsa okhulindira omwana huo nomuhira halishina nomukhasi womwanaho shichira nokhuvola khuyanzane avene khuve khuvene shiķenyekhu osurume owashio nekhandi nosuruma owashio khandi omanye novuvi shichira nosurume oriena owashio <hesitation> iyanze shinga lolowiyanzanga omwene khandi yanza owashio shinga luwiyanzanga omwene khandi yanza owashio shinga luwiyanzanga omwe vane mwana wanje esie ndakhavolakho matititi vaye katushire yao. <laughs>